நான் அல்லது கற்றுக்கொள்வதன். வழியில் இரண்டையும் சிந்தித்து பார்க்கிறேன். எனக்கு மிகவும் பிடித்த கருவி தான். ஏனெனில் பியானோவை கற்றுக்கொள்வதால். அதன் ஒலிகள் மிக அதிகமான உள்ளடக்கங்களையும். வகையையும் கொண்டிருக்கின்றன. பியானோவில் இசை எழுதும் வழி அல்லது பல்வேறு. ஒலிகளுக்கு சரியான ஆராய்ச்சிகளை நம்புகின்றேன். அதேபோல் என்பது மிகவும் எளிமையாக. கற்றுக்கொள்ளும்போது விருப்பமான இனிமையான. அமைப்பையும் தருகிறது எனவே நான் ஒட்டுமொத்தமாக. கற்றுக் கொள்வதில் எனக்கு பெரிய ஆர்வம் உள்ளது. இது ஒரு இசையின் மூலமாக அமைதி மற்றும் அனுபவத்தின். மீது ஒரே நேரத்தில் முழுமையான பயணமாக இருக்கின்றது.